मि ता भारत मा ही घुम्यो अर भारत मा शहर छिन जन मि बम्बई छिन दिल्ली छिन राजस्तान छिन कलकत्ता छिन और अप्रु जयपुर छिन और मद्रास की तरफ जितना शहर छिन सब मेंरा घुम्या छिन।